Puez larumaa rníeramaa zaramaa za-za chi rduax-rduax-rduax maa, gula nubéz cun rgwuezirumaa loóh záahmaa, nubéz rduax banyzamaa cun gúnibzimaa xcolemaa, cun gúnibzimaa dnai ra niímaa chi rac' bega zté zamaa, danën queity zanú chug'yecnu xini inírumaa, nunc' qt'nu gac' benu xini rnimaa loóhzamaa, queity nú gac' benu xini rnyiémaa loóhni, per nú xilan, nubéz rduax banymaa xi runma biz que nu xirac' xpenymaa, rac'bemaa rate ni, gula nu xi gac' záahmaa, chi gaty záahmaa chi rduax banymaa baichi rac' be zté ni, chi zé rac'maa comunicar lamaa, xcolemaa runibymaa.